wo ojomoka an kia nanga giama wa tiodo bolo nako nanga giama ifaja wo doro wo lio ankia nanga giama wa tiodosi aje kiana wa akana woma sakai bolo maha de ngone lo ankia nanga giama wa tebinokasi de aje okia ma ngoe wa akana <noise> boloto.